Wayi lo wama dɛbun, Etazini ba taradisiɔnra boni, mɛ ovɛ yi amu cururu yuba faransɛra na, ba mɛksikɛnra maba aziatike ra, maba amp afirikɛn ra, don to bun a benɛ wure vɛ fowɛ, ana benɛ ɲan mimide, oyiro oma dɛmu, ba sian sinhro be, ba nicoza tɛɛnu na, maba a we han mi ampulayera ba tonu sɛre ma wariza. Ba bum boni base.